<hesitation> كذا نفظل نكون شاب بالغ، مرحلة- مرحلة البلوغ تعطيك الفرصة لتجربة الحياة، وهذا وين تحس روحك إنك إنت تجدر تتخذ جرار في حياتك، وتكون مست- مستجل بيه، ومسؤول عن نفسك، من مرحلة الطفولة هي كلها مرحلة استكشاف، وتجتصرك على اللعب، وحياتنا يعني ما فيهاش مسؤولية فيها. <hesitation> المسؤولية تاو إحني فيها، ديما تخليك دائما تصحح وتعدل من نفسك ومن أخطاءك.